Ave, pos me piensu que las verduras tienin el su tiempu, no es? La su temporá, quiu izil. Ave, pos los espárragus, l'alcachofa o las arvillas frescas namás estan a manu en angunus mesis, possimenti pala primavera. Tamién ain otras comu la calabaça ena toñá o el tomati nel branu. Quiciás que las patatas se puein cautival tol añu peru tapocu no es que estea yo mu ciertu dela custión.